Halla naciegani nacie gani mənna auayyu diengə go waya ayyu die cieyay gərə yuo damunaw yedəna guəran wanəngə kida ngamu ngəngə abamu, auwagamu ya guəro məjannaw die gadangə hall yo damuman dərə haraka kida ngamu njilie konie barə cuie ayyu, hiebie ləman cieyyu, cienie kie, yai, yuoyingə kida ngamu ga, die go hall naji gəte guəro akuəllayya ga kəne mau majay nau ngundə gərə məgəaw gərə galle mhənnənaw yangə mau majay nawal yu, hall gau gajay gukualal aday guəro gakay hal bola ngwə kəne bala aurayyu bala waya’ayyoco ngə ŋəjagu yu rongəndu day mannaw kokari gərə məcəabunaw wayayyuu, mannau mətallau fənamu ay’ayyu kəmani namu dien ngwə day mənannaw um amma bala danji gukula borno mangwə afi guəro gəcəalja ngwə nəjija, gəcəal waya, ya ngwə, gəcəal waya, ya’ngwə kwata kwata nəjiya rə nganilu, gəcəal fənagu bala au’gyen nijiya, ga die yo ngawa mannaw gərə, mannaw ngənəbu gərə mətalau gərə, manna talnie gərə məcəallay naw fənamu rə bol ngərə day mhangə naw alliyen, um yuoyu mənna gə habar yayu ngə dəngə nacie ganie halla ga dou wuka youyu mənna gə nacie ganie mu wuka um’ yuoyu mu ga day ciekenan, day ciekenan ga day dəngal wukurə yədənamingwə namay ga hall kida nganu kida ngəbua’a abi amma um kida nganuyu kida ngənubu abi ga guguay go gu nau ngwə. Nə kəmaguay halla wakanjue, wakanju guəro nəcəaniya mənti gəte muga umh ga wate diengə tolam, nga mu yedəma gnəka naw manna təlam ngamu yedəmi, ndu guəro naugwə nəkarə yedəmi, ngəra ngə attalal die ngəde ya, yedəmi jalla mənna dien ngədə jəkə gətəal yarə ngondu gəka yedənami, məjaga naw tedan ngamma gərə dango ayel duniya ga nduco hangə ga ga maunau ngwə məka naw rə yedəmi, yauwa halla dow ngwə wahkanjue mənti kada gəre acəani ga gaka mənti kie mugu ace acəa bu gani minto akan ga, halla waka minti kiyimu, yuo yu ngə day dien ga wate, bəlangə dan kida, jaban ngamu halla yugo naji jaban ngə wadə jakal, wadə jakal ga, gəjay gəjanə ngu gəte guəro, a’awa hayda guəro gəka die ada goya, amma dou halla naciebuganie mənti akan yuo damma mbal mannaw kida ngamu mbal mannau kaguə kie ngamu cieyyayu mballau mannau barə ngamu cieyay mbal mabi naw ha ngamu cieya ngəa məjay məjdna ngu gəte guəro məcəa məkanaw die yu njilie yuo ya, kəne gumnati ngwə kəne ngə nau nacie jogamu ga natəal mu məka nau ngəa, kida ngamu ya kanie‘an guəro mhen naw kanieanja rə ngəndu, halla diengu wukuya rə ngəndu, amma dole cie ji ganay rə, mənna nganu ngwə ngə nəcie ganie dou wu fəllay nay alay decie ngwə day nduco nau ngwə day ga aka die nganu ngwə həayin, nəcəagu dəgəde guoy nəcəa na muhn dəngagu ga kingə gəka, diengə na muhu kien gəka ngəa dan ngə nəciə gagu die guəro gəka goya. Ga lugu ngə naw ngwə atay angal gədə gatənay die angal gərə gaju dayran məa, kaymie hugui təris, ngəa die kanian awalja yarə ngəda ah lərte yuo ada ga wate, lugungwə naw gwə day dango nəka do gnwə waka rəgə gə dou nga halla yumay’a handu ndurgumi, dien an die awal marra wahit diengə gəkanjue cəagagu gəa lugu aciegagu die guəro gəkaya kində, iyuoyo yatt din, wate kangai gə gote gaiy gall alliya yallə, kangu ngwə nakəte gan alliya ay yuoyu dau wate lugu dingu namu rayi ngagu ngwə gəka um yuoyo, yedəmi gə gajay gan kangai cəagagu ngwə auwal, kangan ngə gan cəagagu go auwal, narə lugu ganraya guə gan cəagagu ngwə alliya gəre, diengu kidama gumnati nau nacie gaga ngwə dola ra gəkəyənə diecie a ngundau ga day mukanaw njilie yedənamu ngamu hə nje yaga, ngundu kugu‘a ngamu baya kukawa lokal gomman ngəa, məka mənna kanori ayyu affiyay guəro ya məkanaw yedəmi sak ngə metalau die ngəde yarə ngadu. Um ndu gudo naugwə atay angəal gərə nəka yedənami ngamu hiembe nə mhənnaw gargaja ngamu hiembe ngəa’ga alla kərran mənna ngəde yarə ngəndə, diengə hall nacəanie <hesitation> ac, ace aciegani mənti akan ga wate mənti akan halla naji yu naji yu hujja gəa yuo gora yuoyu naga mənti akan gyen day wajju naga yan day diengə gan tambudu ciegagugəa, dəngə nayu lugu gəkə naw ya afiya ga day, waka, waka ngwə ngəra nacəani ga mayyel ngwə wumayel muya dien jaban gə halla mukulalau yago dəngə die kəjiya ga də dəngal, gal kanjue cəagagu die ngə narə lugu guəro gə kamjunaw ngwə kindəngə gəkaya ballen tana na cəagagu, yuo ada da day ndugwo, wali yatal faday radəo gərə lugun nhan guəro diengu gankan gai cəagagu galle alliya ga, ndugudo məngə ace waka die abi ya yuo ada ah.